أهلين يا خالد، إيش أخبارك؟ شو مسوي، ألف مبروك الزواج، الله يتمملك على خير ويسعدك بزوجتك، والله يا أخي جد مبسوط لك، وأتمنى لك حياة سعيدة ومليانة حب وأمل وتفاؤل، أبشر بزيارتي جريب إن شاء الله عشان نحتفل سوا، مبروك مرة ثانية يلا سلام حبيبي.